Seo paistus ollõv eelevantõ kihvo kotsilõ küsümine. No eelevandiq, mis nä tegeväq? Ma olõ esiq nännüq määnestki filmi, ku nõnasarvik tull' eelevanti kimbutama ja eelevant tsusas' tedä uma kihvagaq. Niimuudu kihvaga saa hinnäst kaitsaq.